दैनिक जीवन में ते कैंची के होला एक बहुत फायदेमंद बात बा। <hesitation> कैंची के ने रहल आसानो काम बहुत भारी हो जाट। कुछु काटे के समय पे सबसे पहिले कैंची याद आवेला। अगर हम बात करी कि ई कैसे काम करे ला ते एमे दू थू लोहा के आपस में पेचकस से जो दिहल जाला और नीचे पकरे खातिर थोड़े-थोड़े जगही बना दिहल जाला। ऊपर वाले हिस्सा में <hesitation> दुनो लोहा में धार लगा दिहल जाला। जब ईकरे बीच में कुछ राखी के दबावल जाला तब कैंची ओके काटी देले और काम आसान कई देले।